Tere! Ma tahassiq arstiaigu saiaq. Mul om sääne probleem, et <hesitation> mul om viimädsel aol järjest rohkõmb naanuq sälg halutama. Et <hesitation> tuu om väega rassõ mino jaos.